Më yë minëyë nebya yë tsë'ëy nebya yë nëmkë nebya yë ukan ti'ikyaxpë wyndënëp yë dun yë tsë'ëy bi'i a'ax wyndënëp në ko a'ax tyëjtëkë'ëy pues jue yë dun a'ax yë tyën tëko'oty mëd yë nëmkë të'ëm a'ax yë oy nyako'oka je du o'oy kyëxpë pero wa'ap a'ax jadun, jadun a'ax yë jyukatyë.